<noise> Raha ny legioma biolojika alôha tegna marigny logique be, raha ôhatry oe izy lafolafo satrià oh, ataontsika ôhatry foana zao oe, maboly legioma biolojika enao de <noise> indraiky, indraika azahoana vôkatra igny, dia raha ôhatry ndraiky atanao simika izy dia in-drôa azahoagna vi-vôkatra .Donc zany normal be raha ôhatra fois, mety ho fois deux mihitsy vidiny, par rapport amin'ilay simika ilay biolijika, nohon'ny izy ela mamôkatra, ary ilay qualité koa no hitondrasana agnazy.